<hesitation> Za manan̈a tran̈onakà manokana baka tiàtiako e! Ary zey ten̈a tsara fôtony izen̈y za kofa za amy izey manan̈a tran̈onakà tsy manefa fondro tran̈o eky izen̈y za efa tsy miasa lôha amy resaky araiky eky izen̈y za isaka fanjava.